Kuku muitu kuu kulii aina zii- ziilizi zinona zimanya zi- zikapatika kanuku mwitu yaina ya kwanza ya mafuta amafuta yakwe alizeti mafuta yakwe alizeti ano yaka patika kanuku mwituku mbao mwi mafuta yakwo alizeti ingumu sana kuyapatu kwasababu swesweku tusi nina na mashamba yano yakazalisha alizeti kwa wingi koo ivigumu sanu kupata mafuta yakwe alizeti sio kwamba lakini yashapatika hapana yakapatikana lakini uzalishaji unono sana uno ukapela ulip kumwituku yaina ya pili amafuta yapwe kolie, ayo mafuta yano yai ii- iivigumu sano kuyapata kwa mwitu kwa sababu kusi chiwanda hicho nicho likatalisha mafuta ya- ya- yakwe kolie naa kuno yakafuma kwene pakuagizie ndu upate mafuta yakwe kolie ko ivigumu sano kupatia ino zizishi zshama mafuta kuuku muituku na ikupelekea kwamba swoswo tu tulo yono ngingati tusini ni- ni- nisehemu yosi ya uzalishaji